فأنا يعني نشتغل اه فحوالي من أربعين إلى خمسة وأربعين ساعة في الأسبوع، اه اما الإجازات اه فناخد يعني اه ممكن يعني من أربعة الى خمسة إجازات اه السنة.